Ambulance ambulance khunen huji lamma khabaa huji isaan ghuduran khun yaani maithinen hinbathaa inin dhubinen huji isaa thaa muhimu zaidiia inin sipitali jira Mal inn sipitali ijethininen yaani ñaam mgonjwa khutoka inni beree inn worr jiruthi paka sipitali ghee ama sipitali thana paka sipitali gar dhibia dhabarsa abasun berren dhakab sisse abasun berre dhansaa ghoo akas ambulance huji issa